Omo- vuram nu mọ rere. orere nu ogbanke uwane mu doku mu kperi ovure wor der ovure wor yor mọ ka kwo uswein okunu uta rere piua, dor ukuru ta yan te ovure na nu me kotu mam mu ovure dier yor dot, mọ ka kwo uswein nu opiu; dot ovure na nu okuru yin ovure dier na nu me kotua yor uta yin omomosi, mi von omomosi miva ka ke eder, wor uyan omosi dor ubi oy. ovure wor yor. oyi oyan omosi mam mu omo oyan omosi dor wor uda ta duko kperi yor yi inum utum okunu oyi nu ovure wor usinse ke oyi imo vu ka, mu kperi oyi inum vuru inum vuru okunu uyen uvai mai ova jan dor ovute dur na yar mọ yi yaw nana nu wor ukperi nonw yor dor nu ubi dor mọ yi gaglase uyen uvai wor mọ kperi wor mu hehn lnu num nu isom yor mọ sinese mọ da duko mam mu ija mam mu lnum nu ini num yor isom ta virese na dor wor yor uderi mam mu invwo dor isom fie nu inu num yor. oyi mo von ubo ibeni mova yena nu wor mu kuru va, <hesitation> mọ gidi utor wor mo deria dor nu mo da gugla se uyen uvai dor nu udier mona nu ubi dor nu wor uginese. mu da ta dianke ude udier mona nu oja uria oyi utom esi me dor miva duko mam mu.